Danmarke kaŋum dun ana ɓuba sanne, ɓubol mun jati ɓuri wulare mun hewde. <hesitation> ɗee nokkuuje e hono muuɗun. So ngoonga Alla, neɗɗo yahaayi walaa ko waawi sembinde hen. Ñalawmaaji ɗii duu, ana fawii e dow jonkaa wakkatiiji ɗii. Won wakkatiijiyogaaji ana juuta, won wakkatiiji yogaaji ana raɓɓiɗa.